कच्वा पीठ पर सुरक्षा के एगो बढ़न खोल पेहन के रहचे। कच्वा के खोल में कसे रूक और पसलिया खोल से जुडल। रहचे कच्वा के पिछले पैर बिलनकार हो अच्छे कच्वा के। पैर हाथी जैसन छोट और मोट हो अच्छे कच्वा दाथिन। होच्छे और उनके जब्डे नुकीले पलेटो से बनल रहचे।